með hljómsveitinni dimmu frá unga aldri hefur hann líka stundað sjónhverfingar hugarlestur og önnur töfrabrögð með fram tónlistinni og komið fram á fjölda skemmtana og í sjónvarpsþáttum í Evrópu og Asíu

sunnudag leggur hann undir sig salinn í Kópavogi og heldur töfrasýningu sem rokkar hvort kom á undan eða tónlistaráhuginn töfrarnir komu á undan ég var sex ára gamall þegar ég sá í sjónvarpinu hollenskan heimsmeistara í töfrabrögðum og þá kviknaði strax áhuginn síðan sjötíu og átta þegar ég er tíu ára sé ég Baldur Brjánsson framkvæma uppskurð með berum höndum í sjónvarpinu líka og þá var ég alveg með það á hreinu að þetta væri

það var eiginlega ekki fyrr en ég og Kiss mér hefur alltaf fundist gaman af því ef það er hægt að vinna saman

ef það dettur í gott trommusóló þá gerirðu það er orðið ansi stutt á milli til dæmis áður fyrr þegar ég var í töfrabrögðunum var ég kannski klæddur í jakkaföt spila eina tónleika skjótast á eina árshátíð og taka

og svo tek ég tónleika um kvöldið án þess að skipta um föt

skemmtilegra að skemmta krökkum eða fullorðnum og hver er þá munurinn eru svo heiðarlegir og

láta þig strax vita ef þeir eru ekki ánægðir með eitthvað eða

unnið í atriðinu og gert það betra

á þessum sýningum sem ég hef verið að gera í Salnum og er að fara að gera er ég með prógram sem höfðar til allra

það er ekki mikið um þá að segja tímaritum tveir þrír fjórir fimm talsins eins og ég segi þetta ekki merkilegur pappír eða mikils virði en það skiptir ekki öllu máli

þá höfum við fimm tíu fimmtán tuttugu tuttugu og fimm þúsund hvað ertu að gera í dagvinnu nákvæmlega þetta er þetta er náttúrulega ólöglegt og það

gæti rokið upp verðbólga það á að brenna þennan mann á báli ekki seinna en í gær þetta er þetta er mín ástríða ég hef alltaf reynt að fylgja hjartanu trúi að besta efni dimmu sé ekki ennþá komið út og sé ósamið

það sama með töfrabrögðin ég trúi

mínar bestu sýningar það er þetta sem drífur mann áfram

íslenski dansflokkurinn frumsýnir verkið um hvað syngjum við eftir belgíska

dansarana og ýtir þeim út fyrir þægindarammann þar sem dans og söngur kallast á hvað eruð þið búin að gera í þessu ferli vá stór spurning við erum búin að vinna rosalega einstaklingsmiðað ef við getum orðað það þannig frá mjög persónulegum til dæmis gæti ég deilt því að að ég finn að líkami minn kallar eftir því að vera óléttur en hugurinn minn vill það ekki en hugurinn minn vill það ekki af persónulegri reynslu er þetta tilfinning sem ég hef fengið þegar ég fer fyrir framan fólk og hef bara og

jafn berskjölduð hef bara röddina þá verður maður svolítið opinn maður

geta dansararnir í Íslenska dansflokknum sungið heldur betur þið verðið að koma og sjá við erum ekki svo slæm